Boina ure ra rice, iau bula iau kuk kuk na rice tara kabala, <hesitation> iau, iau vung ra rice lua urama tara kabala, iau, vung tar ra sol tana, mur iau vung ra tava, iau mark value mara limagu ura ma iau mak vake, iau vatur vake na ra mark aira limagu. Mur iau vung ra tava aruma, iau ina mak mule, nam ra, nara mak tanamra rice tuna i varagop mara tava. A ngungu na rice arama i na makia ura, a tava bula na, na dari nam pi na varogop. Ina vungia tara ra iap <hesitation> avana dekdek na iap pai topa ia, mana pede <hesitation> a palalama i topaia pi di cook ra rice me pi na mo bulu. Ona a dekdek na iap, na ma, na mao, ma na mo dek. But a palalama i to pa ia pi da kuk ra rice me ia ra bona firewood ure ra, ure ra kunuk na rice pi na mo bulu. Boina. <noise>